Lo que kauk lanu'u <noise> pu ba'ey se kunji limy es ndap pu ba'ey rinchit y con ba'ey lantju y de rapu de rapu kanuy se limi kunji jay lju'u pu let pus rapu maiñ manaju natsajau saria jay ku'uey de matajau de mi'ia y masal con rapu jay pa manaju'u kua mananaung y y lo que rapu kara ba'ey lanu'u que es ma'ey matsajau jay saria mjiung talung pus rapu rapu si laju'u kua latu'u kunji pero nipep mbi'iat mbatuju mbalju si no que rapu es kutsiñ ma let rajuik n'iat lilijit mbeje l'ey kunji peuk se jay l'ey saria naljaung kupu kua manaju'u manama kataung pa manaju natsajau rapu jay saria mjiung talung manaju'u manamujul rapu ba'ey nduet la'ua tsejep rapu ba'ey y rapu ba'ey rinchit rapu si karat kua laju'u laju'u latu kunji pero rapu maiñ l'ey tienda ba'u maiñ kua manaju'u natsajau ku'uey rapu manasal landu rapu ba'ey rinchit y rapu ba'ey lantuju pus rapu maiñ limy de ranji m'au ranji m'au re rama lupup de septiembre rama limy rapu ba'ey lantju y rapu kua manaju'u maiñ mananaung casi rapu mas limy de ran'a m'au se rama jay como jay lu'uey mes kujupu rama jay limy ran'a ba'ey lantju. <noise>